ña kuu ñaa ka´a ntasi ve´e yo ta kee yo kuayo ta ñaa takunu xiko yo nùù nami kumia ra nùù ña yo´ra ka´a yosia cantado katye sia so nisu sa nania tyi kò´o sivia ntasa ñuu yo´ra viti ku´nu kame siaso ri´so ñaa taku ña yo´ra ñaa na ntítyi xini na´a kuna na tu´uva kuna sa´ña yora sa´ra ni satuukuna ña ko tukuñ ña ña ntyi ko nunaa ntyi ko´ra sa´ra tana kui´n yo ñayo ra ya ña kuatyili iya ñaa nanuli iyaa taka taka in in a ra sa´ra ñaa kii´yo a xaxiyo ña inka nu Kali ña ntia ye´e oa nami kumia ra ñaa kii´yo ñaa ña ña palika ñaa yavili katyina sia ñaka xaxiyo ra sa´ra nuna ña ntaku kalimi vasi tisia tyi tyi taka lo+ na ka lo´na mii suku´n ñali ka vasiara tani xaxiyo ña ra vityu ni kusio ta´an ña nu´yaña ña ka nu nuna ña ni keeña kuu ntakuna yè´e yo ra sa´ra ntivi yo kuayo